מ'וועלט אויס אקטיוויטעטן וואס מ'גלייכט ווי לויפן, שווימען, בייקינג, און מ'מאכט א חשבון וויפיל טעג און וויפיל צייט מ'האט, און מ'טיילט איין יעדע אקטיוויטעט זאל זיין גלייך אין די צייט וואס מ'האט עוועיליבל, און אזוי קען מען האבן א באלאנסירטע וועג פון עקסערסייז דיך אויס צוארבעטן.